Tée báa a kɛmu nu na a lia, na tɔ́ŋ kaoe, ŋ ta kaoe mɛ nu, a kee mbɛ tɔ́ŋ bia mbɛ taa mbɛ sɛi, tée kɛmɛ nu nu na leŋɛ nu, kumu kaɔ tée baa kɛnu bɛ na kaiɛ bɛ na leŋɛ anuĩ ta wa kɛ anu ya a nu wanga fasa bɛimaã anu ta kaoe mɛ nu. kɛ ŋgae, tɔ́ŋ kaoe lɔɔ wa tɔŋ ŋ ta fasa tée. bɛimaã ŋgae ŋ tɔŋ mɔi mɔɔ wa, anu nua nu anu tɔŋ <hesitation> anu ta mɔi jaa- anu ta koe bɛ gbá. kɛ ŋgae ŋ ta tée baa mu lɔɔ tɔŋ ba muã a mu kaoe wa, tɔ́ŋ kaoe mbɛ a- tɔ́ŋ kaoe a kee ŋ faisaa, amu mbɛ sɛsa kambá la, kambá yɛ ŋ kɔ fiabɔ fɛjanja laa, mbɛ sɛiɛ maã, ma sii kaŋ lɔndɔ́ɔ mbɛ to ti sii kpana lɔɔ, mbɛ na sɛiɛ ma, tée baa kɛnuã kee ŋna leŋɛ nu mbɛ anu mai nyia anuĩ ti anu bɔɛ nu tɛ fasa sa. Mbɛ kaiɛ- ŋna kaiɛ pɛɛ tée baa a kee kola a tie a boo, mbɛ lɔŋfeŋ bɛna táá mu ya lɔŋ muĩ sii kuwɔ, <hesitation> muĩ fɛma, muĩ faasa fɛma muĩ sɛɛ sa kambá la fiabɔɛ la koa. Bɛimaã hiŋi fiabɔɛ bee i ye, sɛntija bee i ye i kooko bɔɔ ma nafaja la, kɛ hiŋi sɛntija bɛ i ye, fiabɔɛ bɛ i ye i ko mo wa nafaja laa, amu i ko ma wa kɛɛ mɔɛ nu ya a fɔ andɔ́ oo mɔ mɛ kase bee kambá mai oo, feŋ bee a boo kɛ sɛntija bɛ a ye <hesitation> a yaa leŋɛ nu, a yaa nu fɛma wa kɛ. Kii mu pɛɛ a bhii bɛ mɔɛ nu yaa fɔ wa kɛ, mbɛ na leŋɛ faasa wa kɛɛ, kimu pɛɛ anu bɛ tana maãkɛ bundo mɛnu kɔ, mɔɛ a tae <hesitation> Anda fɔe andɔ́ koe kɛ mɛɛ, <hesitation> mɔɛ a nae a fɔe ŋ nye ndɔ́ woe tɔɛ kɛ, anda a tɔɛ kɛe mbɛ a faasa. Anui ya fɛma, so ŋgae ŋ ta tée ba mu lɔɔ bɛ nu aa mu tɔ́ŋ kaoe wa, mbɛ tɔ́ŋ kaoe wa fɛma, anuã nu wae tée kɛɛ nu kpɛɛ, <hesitation> tée baa kɛ nu nu kpɛɛ anuã faasa tée mɛ nu. Mbɛ na leŋɛ nu mai nyia wa kɛ bɛɛ na anuĩ táa anu bɔɛ nu tɛ, anui fɛɛ bii, anuĩ táa kɛnyɛɛ ma anuĩ picha bi anuĩ fɛma anuĩ na. Soo ŋgae ŋ ta ko mu lɔɔ bɛ ŋ laa mbɛ a fɔ aa mɛ nu kɛ. kumo lɔɔ mbɛ a fɔna, ŋ ta tée baa mu tɔ́ŋ kaoe wa, tée baa kɛnu kpɛɛ ŋna leŋ kɛ ŋna kai anu ta tée baa mɛnu. Bɛimaã a wae a tɔŋ mɔ mande wa, ŋgae ŋ tɔŋ mɔi mɔɔ wa, a wai tɔŋ, a ta bɛ gba ŋ taa ma. Soo tɔ́ŋ kaoe lɔɔ wa tɔŋ ŋta tée baa, tée kɛ nu nu kpɛɛ wai a bɛ aa leŋɛ nu, anuĩ tawa kɛ kɛnyɛɛ ma. ai feŋ mɛsɛ saŋ anu yaa lɔŋ ɛɛ ya nu fasaa, abɔɔ ai jáfeŋ bee a lɔ wo taa <hesitation> woe picha bii wo na wo sii, a bɔɔ muĩ na kɛnyɛ ma, muã nae muã sie nu ká muĩ jɛ kúu wɔ, kɛ ai bii hãti wai kɛnyɛ mɛ ma ŋnaã nu, tée lɔndɔ́ kambá yaa kpae bɛɛ mbe fiya bɛ jiɛɔ mɛ to ŋ kɔ, bɛimaã ma kama nyusu amu nyusu ŋnda, ma kaa ma a la. Ma kaama taitai lɔɔ bee bee ba la, lɛe mu mɔ kɛndɛ́ bɔ nu si- tée baa i kee, mɔɛ feŋ kundu kɛ a mai, ai ti taɛ na bɛɛ a musu jaa gbi i ya fɛɛa, a bhii makii ma kama a la, kɛ tɔ́ŋ kao banda, sama a kpɛe mbɛ ŋ wanga zɛnɛ bɛ na, watiɛ a kee mbɛ taa mbɛ na sɛi ma, na sɛiɛ mae, watiɛ a kee mbɛ tusa kɛ, ŋna mɔ nu fɛe tana mbɛ ŋna sɛi jiɛ bia mbɛ ta mbɛ sɛi mbɛ na, so ŋta komu lɔɔ bɛ ŋ laa <hesitation> alao ma sɛiala momodu aa mɛ nu kɛ.